لما تقدم إسبوعا في المستقبل أول شيء بسويه هو إني أتحقق من الأحداث المهمة اللي صارت، ممكن أطلع على الأخبار عشان أشوف التطورات في العالم ، وأشوف كيف تأثيرها على حياتي، بعدين بحاول أكشف إذا في فرص جديدة للعمل أو الدراسة في المستقبل، كمان ببحث عن الأصدقاء وأحاول أتواصل معهم عشان أعرف شو صار لهم في الإسبوع الماضي، وإذا كان عندي أي أهداف أو مشاريع.